Is by you working hard saving money and then you have to put more time and be focus if you want to do things for tomorrow you have to be focus and you have to save money so la your dream will be able to come through.